Fômba ahafahantsika mampifandanjandanja asantsika ndraiky fiaignana manôkana antsika amin'ny tontolo mivoatra malaky be ty, ny nahy zegny ka zah manôkagna ee le fiainagna m-malaky be mivoatra malaky be fô tsara zegny mba misadapty, malaky ny fiainagna de agnao ka mila mihezaka magnarak'izey fô ny tsy adigno ah mila managno repos mialavoly managno zey raha mahafalifaly fôgnao ndraiky plezira azahôgnao mirelaksa aminah fiaignagnao.